Yë motor, yë tyëkëndë, yë wi'it pëtjtë, yë este a'ax jedun kyuwichpë yë a'ax dun nyënëmbyë cloch, yë freno, mëdë acelerador, y mëdë yëdun a'ax jak nënëmbyë yë freno de mano pues yëyëch dun na i'ixpë na najueb.